एक अठ्वारामे सात दिन रेहता आउ सात दिनके नाउँ मै बताइ जाइत हौं जौनके नाम यि मेलके हे सुम्मार, मंगर, बुध, बेफे, सुक, सनिच्चर, अतबार । सात दिन मिलके एक अठ्बारा हुइता जेहके कि हमरे कठरियामे सात दिन ओहके अठ्बारा केहति ।